Torobo eele, torobo ekpisi olegheri ni iduon mo ole phiri oony r'apin ghan anir ku anir ephoph r'aal ghan ihlom ku olephir onyi rawa anir di odi k'apin araar edini di odi kapogh ku amin ku onyani pho agbi ogeeraan odi odi k'apin araar pho iphen pho olephir oony r'awa ghan bo anir ephoph di ke beeraan nyosi ku agbi loor ophin oomo alephin anmuny ro/moogh ghan iniin pho araar regbatanaan ghan ni olephiri pho ophom ipeer araar ku k'ebearaan yoori ipeer araar ku k'ebeeran oomo pho alephiri anmuny ro omoogh ghan enim pho iyaar pho abidi ro wa bo loor onyani ko gbi ophin ku idi ghan bo idi ekar egbolomam di erol mudaadi oomo awe pho ku rowa ghan. Ebel pho igeny araghara igeny araghara pho olephiri oony rapogh ghan bo loor aniir ephoph omiin ku ogbin nuun ophin redighi ghan anirephoopo di kami ekpe pho eniin egeny eghara di odi ra wa olephirioony pho ra/wa anirr ephoph di oye eegu ra / logh ghan ole phirioony pho ra/wa ghan anirephoph di ka/tue adighi iyaar siphe ologhotu. <hesitation> odi mem di odi aphin olephiri di aḅem iduon mo an rephoph pho ophon abeeraan ni yina ophin po amiin ni mo onyani pho ophon ra/mi ghan mo, onyani pho ophon k'alogh ni nyodi eegu, mo onyani pho ophon k'akumuan ni rukumuan ologhiotu di odi ka/gboghaany r/oye, mo onyani pho ophen ken amoogh ni eephomoghian di odi k'apomoghian nyodi bile kem onyani di abeeraan olephiri oony ophin adighi ken onyani di kaadikuan we ekar nuun egbolomaan siphe ologhiotu odi odi r'aki bo ophin ologh, mem di anir ephoph arol iduon pho abuniin alephiri anmuny, iphen ku ibeeraan. abuniin alephiri anmuuny odini di ofigheri iphen phon oybal, ebeeraan bidi di onyani pho k'anighe ghisigh, onyani pho ka/dighi onyani di akper abuniin r'owa odi aaphoph, abuniin r'owa odi akper, abuniin r'owa odi abaal abuniin rowa odi adighi odiil, abuniin r'owa odi aghom ekpo, abuniin r'owa odi abugh ekpo, alephiri anmuny pho ogbaranaan ni mem di egbo iomaam dibeeraan abid. Ilo ahnir pho opo bidi rowa bo, ahnir pho opo olephiri oony ra wa bo ku ka kar abeeraan nyodi edi pa ologhi pho odi abuniin alephiri an muny rowa ghan ophin onyani di alegheri enaan di ra ki ghan church epe ku iyaar di odi ra wa omiin ku agbi obeeraan odi abunun ghalamo rakini mo ra/ki eberaan ni, mabeeraan po mabeeraan nyodi, ka pin ken ni abuniin alephiri anmuny ro wa ghan mo ahnir ephoph pho adighi anir ephoph di ghalamo r'odi olephiri oony pho ku apioman ken ni po moogh olegheri iyaar di kaakpoghogha yogh nyodi, amoogh olegheri iyaar di kabaanaan nyodi reten eopho mughian iduon mi ma aghaaph bo ni mo alephiri anmuny awe di ro wa ghan eepho moghian di onyani pho opo odi ra wa bo ophin pho ka moogh esi odi ole phiri oony pho ra ki bo ophin pho mem di olephiri oony pho amiin raar pho iphen pho redighi ghan ni di beeraan odi etighai pa aghudum onyani pho, olephiri oony pho ipe ologhiotu pho arol bo. ka sighe ni atoomaam aki awaaghi mughumo ologhio tu di omaar di ezegh di eeph iboom edughan di re teneghian ghan ka bile ken awaghi ken oolegheri. Mo ologhiotu pho opo odi r'aki bo ophin bo onyani mo adighi ni ologhlotu di omoogh ikaraph araaghara di ehma pho, eele, r'aghuduul u/wa. Edighi di onyani pho arol idipho po ra/beeraan ghan buiin alephiri anmuny ophin idipho anir abidi. Mem di edighi iduon pho, tutu olephiri oony pho ka karaghi agbilghi amuneni ophin onyani pho mem di odi m'amiin reeghe pho ippho po odi oony pho k' aki owaaghi oleghen siphe ghudum onyani pho mughumo idighi anyu ghele ghele ologhi dim mo ekaar edighi raaghara di onyani pho amoogh. Mem di odi aghi owaaghi omiin iphen pho mughumo ekaar ni edighi raaghara di edi ghudum onyani pho. po iduon pho keni pi di odi k'amilghaloor aki reten omoogh araghaaph r'odi onyani pho omoogh araar di bidi k'odighi okaraghi omiin mo iphen pho raaghara odi pakiri ela anmariir ephoph di bidi k'omoogh diberaan esi olephiri oony di bidi k'obal anmariir ephoph r'owa ghan olephiri oony di ka, pomoghian bidi di r'iyaar r'iyaar ka/sugheeng. Anmariir ephoph odi ghan ni di mem lo r'owa aal olephiri oony di eten nyodi pho olephiri pho k'apin bo Ohephiri oony pho k'apin bo nynli ka/moogh mun maar odighinum onon anir ephoph. <hesitation> ammariir ephoph rowa ghan olephiri oony di ka kar amoogh maar odighinon odi, alugh nyodi eegu amoogh mem di odi olephiri oony pho k'ango ghan nyodi, opo ku odo eye di anmariir ephoph ro wa ghan aal anmariir ephoph ro wa ghan omiin olephiri oony di buli ka/muton eepoogh esi ogbo nyudi ken ka/tue akpor ango ehma obobo arighiri, obobo ologhi otu abidi osiphe nyodi umughaloor obobo di kobeni yogh ghan nyodi abid. rowa ghan olephiri oony di aaphin bisi ka maar aako bidi ku ka maar apam bidi ghalamo orue ken oni onyo oomo pho ipe odi r'awa bo ku adeenaan ni mo ono ku anar odi meegbanyan keen nyodi onyani pho odo olephiri oony di arol idipho ku edi onyo anirephoph pho k'edighi ḍiḅe raan odi aal aany di arol idigho anmariir ephoph pho ken bin eeni amem ro wa ghan oony di akar aphoph, abuniin odi di rowa odi akper, abuniin ro wa odi aghom ekpo, abuniin ro wa odiil oony, abuniih odi di ro wa ophalabaal. abuniin odi di ro wa Odi <hesitation> m'aakpomoghi eela abuniim odi di rowa odi ghalamo ken ookpomoghi eela pho, ipe ken kiibaghami abidi. abuniin anmariir ephogh odin di r'owa ghan odi puruku abidi ạạlan po abidi r'odua ologhitu k'abuo oony pho k'oghi orugh ela abidi l. ipe ku edi bidi ro wa ghan abaniin anmami ephoph ro wa ghan olephiri oony lo amaar rukumuan, osigh adighaagh anidi okumuanam aru kuman adibeeraan abidi ro wa ghan nyopo ka sighe bo dighaagh odi ku akumuanaam bo awe di ro kumuan ghan rukumuan obeeraan buniin anmariir ephoph. abuniin abuen pho abuen pho ku obeeraan bo ku omiin oda pho opo pho ro/bile ghan di ko/ bal loor esi di oony pho m'awa bidi abuniiṅ anmariir ephoph pho ken ro wa ghan lephiri anmuny di onighe ghisigh obeeraan ghalamo ra/tue ni ken kedighi iyaar obobo okar ken omoogh ruuphua ku m'anighe risigh ipe ebeeraan bo nyodi pa abeeraan ni ken nyodi aal, odi ka bal kan ni nyopi pho. iiphen ku araar di alephiri anmuny ri ammariir ephoph rowa ghan oniin loor abidi ku k'edighi dibeeraan abidi aalan mem lo abidi amiin iiphen pho ebeeraan bo bidi Torobo oye pho po ku amen di olephiri oony r'ak owa onyani oḇeni ipe iitughian pho ọdi opo ku amen di onyanipho ka ki aḇeni olephiri oony pho mo mi ameeraam ni aal ana mem di iyal abul omeeraam obalan, opo ku amem di araghaaph ilhom mo abidi k'emiigh. Ku mem di araghaaph iilhlom mo emiigh opo ku amem di bid. Ko kureri dio pho adiphe pho ko kureri bo ku ogbi odoghi olhom r'anir. men men di abidi odighi iduon pho torobo onyo pho abidi r'aakolobian ghan ni omiin ipe dibi omiin bo ku ebeeraan bo bidi ku ogbi bo aalan pho mem di owaaghi omiin esi pho abidi owa bo puruku nuun ekpom mo abidime karaghi eepho okaraghi oḇeni awe mo mi akar ni abal li olhom pho po mi rawa bo aal pho olephirioony obile obeni awe mo mi apin ni onyani pho po mi owa bo phin pho opo ku amem di ekpom abidi k'epo idipho awe di rowa ophin anir.